عيني طلاب ، ركزو معاي وانتبهو عالصبورة - كوي هاي المادة من انشرحت ما تنعاد وانت تحدد مستقبلك بيدك - كل ويحد عندو طموح عندو حلم عندو مستقبل عيغشعو من هسع ، انت تغيد تصل للي تغيدو؟ انتبه هوني حتى تنجح، تحصل الدرجات الي تأهلك حتى تفوت المجال الي تغيدو